चीन की दीवार को निर्माण विभिन्न चीनी राजवंश द्वारा कियो गाओ हतो। लकिन एगो सबसे बड़ो निर्माण कार्य किंग राजवंश के तहत भाओ तो। एगो मुख्यता उत्तर से आने बाले आक्रमण से सुरक्षा के लाने बनाओ गाओ हतो। हालाकि दरबार को निर्माण सामरिक दृष्टिकोण से कियो गाओ हतो। लकिन एसे चीन को ही सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को भी आकार दियो। दीवार के निर्माण में कई शताब्दी को समय और अनगिनत श्रमिकों को श्रम लग गाओ। आज ना केवळ चीन की ऐतिहासिक महात्व को प्रतीक है बलकि यह यूनस्को को विश्व धरोहर स्थल भी है। और पर्यटकन के लाए एक प्रमुख आकर्षण भी हगो।